علشان تآكل طعام صحي أكثر، حاول تقلل من إنك تروح للمطاعم، حاول تقلل من إنك تطلب دليفري وجبات سريعة، وكل أكل الوالدة، وكل خظروات كثير، وتدريجياً بيكون الموظوع سهل عليك، وبتتعود إنك تآكل خظروات وفواكة أكثر.